أنواع السمك الممكن الزول يميزا يعني زي من سته لي سبعة انواع هي في الغالب الاسماك النيليه النحنا بنعرفا وبنصطاده وبناكولايعني ما اكتر من سته لي سبعة انواع بتاعت سمك